अकाउंटंट, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, हेल्थकेअर। फार्मासिस्ट, लॉयर, बिझनेसमॅन, टीचर, पोलीस। चार्टर्ड अकाउंटंट, इंजिनियर, डेंटिस्ट। जर्नलिस्ट, नर्, स, शेफ, फोटोग्राफर, कार पेंटर।